אִלָּא בִּגִית נְעַרְפּוּ שִי שַחְס מְזִיּאַנ, הַסּוּאַלִין לִי גַּנְסוּלוּהּוּם אוּלָא, אִשְנוּ הוּוּ אַקְּתַר חַאגָּה תְּחַמֵּסְכּ וְתַּחְלִיק תַּחְס בַּחַיַּاة, הַדָּא כִּיַּבִּין לִיָא שַּׁغַףְהוּם וְאִשְנוּ לִי כִּיַּהַםְהוּם, וְתִנִיָּאן אִשְנוּ הוּוּ אַהְמַ דַּרְס תְּעַלַּמְתִּי בְּחַיַּאתְכּ, חְלַאק תִּתְבַּדֵּל לְאַלְאַחְסַן, הַדָּא כִּיַּעְטִינָא פִיקְרָה עַל תַּגַּארִבְהוּם וְכִיפַּאש כִּיַּתְעַמְּלוּ מַעַ הַתַּחְדִּיַאת.